Loo la ka min bale gabami min uri ba gabami min loo shanka min balee yeenung jwa nywa jwee shuka, mi ɗe gaba mii, min ɗe gaba yimi twina min twi gaba, mi taka nungna min taka nunna mi kama yee artal kan dee min kama artalli mii baa mee, mee mi. Pipli mi pipli teen lwaa min piplwaa mi mi balen mee, mee kanak mii eree meeŋ faa mee kanak lirin dee yoo, min baleen loo lwaa mi ɗe teen mee kanak koo, baan yimalee gabami min yimale gabe mi kolen lwaa min takale lwaa bii nan dwi min yaklena kimi inkan luk gaba kanin nenan shee nuŋ shee, min faa baa gabaa mi yakle teen gaba mi baan baa, ɓam babi ne ye nungshee mi tami ɗeɓe ye nung ne nuŋ shi gong mi, yi mi baa na mi taka shee mii joɓe shi nunka jamana nungka mi jab joɓe, min job, mi bana teen baa, babi mine teen nungshi gonghi, min ne nungshi gongmi min yakle, mi ɗe ye ɗee ɗee shiɓi nunghi, min yiili min job, daman ringan joble mi ye ɗee nu. Min joob yee ɗee fek min peree dee min shiblee min shib mi folee tii yelkani tanghe <noise> min faa mi yee ye ɗee ɓaan joob ni min joob mi bashee tii shiran loo lau koo kami baa mi nele tumi tii yee ɗee kwen loo laa kamin balee gaba kimi. Gaba kang kan gee lee shoo lue luk gaba kaɓong labale ti shiɓo, <noise> ye luk koo kanin deble da lumon shee, in kan luk ka kwee ɓoo, in kanmi luk ka ɓon laɓale ɓoon laɓa kakwe tii shiɓoo, kanin ɗeɓle ɓon daa lumo mwa wina ni riga ni ɗilli male she nu, ka ɓo laɓale ti shiɓwe ka ɓo twina ti na kwe, male nan shinan she, mon mon nele na mon mon nele nung tanghe, na shi maleen she, kamwa ɗeɓe lumue maleen shee yo, mon taka ɗeɓena mwa wina nan kwinna koo mwa tanghe lulka na tanghe ka kwee shee mo ka moon tanghe kaa laɓale ka twina tii namoo aa takana, mo wii yee luli nin ti luki ti luki, lulka nan tanghe kani yilli lumue shee mo ƙaa mong lab mon tanghe ka laɓalee ti namo kwee mo wili ɓunu ti shiyan ti kwin kwin, yin shika nii ɗilli nung ko shi ka kwee ɓoo ni ɗilli nung she gaɓee ɓoo ni ɗilli ni job shina ni twina ɓoo ka kwee aa twinan tii namoo a job nunmo a ɗilli liriŋ kan dee fek tii namo.